जु घोडा अर गधा छिन उमा भोत भिन्नता पाई जन्दी अर साइजा हिसाब से भी उन्का जु छोटू बडू वोंदु उँगु रंग भी भोत अलग अलग रंग वोंदु ,घोडा जु ची उ काम भी कन अर सवारी काम भी कन अर जु गधा ची उ सरिफ कामो कामो सामान उठोड़ो काम कन उ अर भोत ज़्यादा इति भिन्नता ची।